Sa nyaku se matadun ka'pa se reringaten timbaan seangko. nu nyaku pernah mina taan umpa pa pa apa seangko ti pokonya pa taan me pe endon sera endon. nyaku perna tila walak koni tou lokon, waktu kuwuru kampe wia narana epa manan tawana lako ku mengena numa. mangeman me elek unepa unita ana uni tudu kung kuweiti ungku yang narani tu yo. yo ni tu, kewewian ni lako tan termasuk dou kinelangan kewewian ni lako, doun pen ne kolako u- u nitaanat. memang nenaan- ne nan- nenaan se niendo se angko ti. tan wo ka' pa sio si nekela pelu yo sio si neka pido. Nu um pemesitni tu elelewo ni tu wo kineng kaan nera mo ketare, wo tu ika pisot. jadi sewedina <laughs> mina wia welako kami. tei lekengku se wo ka'pa dua man sewitu roro. yo biasa sependon un- unkuyang ti'i, memang dei koma daso tudu lako tu nonaa barang se wadu ka'pa mapudu se wewitu roro. tei lakeng kulako serese dua man. nu se reringaten ka'pa sematudun ti memang timbaan. ni moin pisot nera u- u- umpapiso ti. tan pemiki mikirenku kuramo me endo na meendon muamise se angko ti yo. kos san sia sumandengen lakos to lokon ti, sia mendon nundang wo tuku wuna jiwondo onde onde wo tututu ngana wo tui wena lako turoro we sera melelangkaan ni tu Einkaan esa tu yu vor na leko we sisa inkaan ti. tan ni tu kan melaya layas, jadi wayang kukendap nera di mu siapa yo seangko ne yei sa ni mo syapa kekundap. memang doono si minate sera, sera gampang mo rimean inkaan wo wa kesen aimo sera mawuri moekan mi. kewowure unkua namo game nenaan pem tetudin nepam petetudin ti to lokon kuana um poopo ni tanem ye ta ni tu poopo pinopitan wo tu wean an tendei tu roro. tan nepat uni-ni nitaana dei seminendo lako itumong kuan ku tai sereringaten ti'i wo patudu timbaan duo noni tu un teindei ni we tu roro, dei endona tu weinkaan wo tu i <hesitation> dei kesawut dengena tu medenone tou sia. tan ni tu yon tep nalapko ta ida wana u- un tendei tu roro, wo kineindoana kan u kinendoana kan u tendei tu rorom poopo ti. jadi nepat ni tanem dei syapa lako esa si nendo aka de- aka de wiambale se duaman ti'i se nowaa mie. tan pinawete weteng no lako no ke kerene katuari no maan sera mape nitu